هيكا هو في باله جيس يلعب بيبي صغير و هاكا و هو جيس يلعب و هو فجأتا خارج منه صوت يقول بابا ماما أمه إتفاجئت دهشت ولدها كان مازال ما يتكلمش هى اللحظه إلي هو جيس يلعب إنطق قال بابا ماما.